Injo bahinea parallu to'i la di isse-isse loro samang arak la di buntingi ka la si kalakbuang ki intu injo bahinea samang anganui parallu to' i, la di itte anunna injo do sipa'-sipa' na ka bagia i gammara ji tanja na na kodi sipa' na ka tala na ngai ki itu pole biasa tala na ngai tutoayya <hesitation> bijang ta anre to' na ngai i jadi injo bahinea parallu to i pakunjo na injo di anu angkua nu gammara ji anunna <hesitation> batena appau ri gitte ka injo bahinea <hesitation> nu gammara ji suang batena appau ri anua ri bijang-bijanta ka biasa intu bijayya pole, lakbi kancang to i pole ma angngaanu bela <hesitation> angura isse arenna injo addahu penilaian do menurutta gammara tapi nakua keluargayya anre <hesitation> ta-tala anjari intu jama-jamanga jadi parallu to' injo kemudian injo <hesitation> nte injo pakua <hesitation> anuna injo do samang lampa ri tetanggayya samang di itte sombere ji anre ka inni todo' salah satu anu to injo do <hesitation> apa penting injo nakua totoayya nakua menurukku to injo pakunjo ka samang anre na pakunjo <hesitation> bajia jaki pole maing bunting na siri-siri ki jaki ka kodi to intu lampaki ri bijayya na <hesitation> passirikang ki Jadi maing injo <hesitation> parallu to'i disse angkua nu macca ji pallu inni ka sampang macca i pallu iya ka angnganu ji <hesitation> la ki sikalakuang ki kemudiang <hesitation> macca ji akbttasa balla injo <hesitation> samang bahine kuttu la di uppa iay beh panrak maki intu kemudiang <hesitation> injo jama-jamang ri balla a injo akbangsa akbissa pinjeng, assaring, assassa, na isse ji, samang anre mo na isse belele anre kale ntu harapang iya ka samang la buntingki intu la riek langkatuho ki kan gitte inni la nganu jaki lak boja jaki doik <laughs>